احلى ذكرى في الطفولة لما كنت بتجمع مع صحابي وننزل نلعب كورة بالنسبالي حاجة مهمة لأني كنت بحب الكورة طبعا يعني ولسه بشجع في الكورة لحد دلوقتي وكمان كنت بشوف صحابي وكنا بنلعب سوى كلنا كان لعبة جماعية كنا بنتعاون يعني كلنا علشان نقدر نلعب بشكل حلو